«hesitation » ngudo kunun mbarayeyiya, ngudo kunun mbarayeyiya nguwu koosu do andiyi kuna yindiwayi yakkuwa gule fannoyi halgide mbarayeyiya kunun laku kangal cukuria tendi colowu agide gumbuye mayo gefidowo ñan laku kangal tambiro walca ngoyo kam fada sideye fadaro gayi kam bullo gayi bullo gayi, kam budungu laro klangu cikkia ngayi buduro ciki gratu deyi kangalla dowon laku koyia wette deyi kunumbero «hesitation» tambiro walca jawayia kunumbero celiyi yowu awa coron biri diye, mbiri ti kawu hartayi bo, ti kunum hartayi. Mbirea ti ko, mbirea ti jili yakku, mbiri mbiri yakku adi mbiri tulla adi yindi adi lardundan diye, tullo adi nowune kunu n kawu n ngaayo waye adi rimi ye, ndoku kiraye ye. Mbiri tulla kattti kendea ta coron na lan be die, na lan mbe bo, mbiri kuna woliana cilim fadan sida di ti adi kunun ti culu hartayi, kunum hartayiya adi Ngologuli woli gatiro walla ndelturu cayiyi, walla kla cikayero jayiya ndelturu cikala klan totoyiru tidi woli, kura tunu. Ti taye ti taye koreye Ngollongulitaye ti ta jilijili. Ngolonguli jili jiliyea coron lalaro kurawo, bingu n, kurkudingu n yindi gedegede ekedi. Wette botiye diye ti ti awo kam futalan ti talka. Botu kam ndoku koro dilinye diye, ti gaayo jilijili. Botu diliye, dilingun nde hartayikoro, botu coro ngoroye sidaye kam ndoku koroye, awo kammiyi jiya ye ji, kammiyi ji ba- ye. Kammiyi biri jiya botaro yimmiyaye birea ji, da do tamiyido jimia ye ji, ñamdo do yimia ye cayi, danguyi ciliya a la ngolonguliye laso, bofi laso, awo gili awo gili ekediya ceyi jeyi. Kureye kiri ye diye ti kamma kambe diye. Do tendi ficci tunu, mbiru wura jiligendo koro, adiye katindea diye do lakin na lan diye na lanbe bo, bundom biru jili tullo guleyadi adi kati kendan do bo, dowula geden koro, lardaá gede kintan koroye niyi kla kakaduyeso, coro teleyeso rumbuwa ma rumbo, mbiradiye ti kunun hartayi tiyi angu hartanguro kunun jia ti yal cika ye tunu kuli ye tunu ti bu ceyi eyiyiwayi a kla kik jusuruwa ngolunga kociria awo hara leyiya bunga tancu goyi awa hara kurteti teyi do, ye awo hara bahimaá wurawurawa kal tiyi bu ceyi ti adi ampangu adiye lardu kendan bo, ille walla kakadu kla- n rimi walla tele n rimi adi mbiriyi jilingu yakku ye hartangidea ye, bundo ko awo kunun hartayiya ficci, ficciyi ko tiye kunun hartayi Tiyi kawu hartayi bo, tiyi hartakongayiye eyinguye jili mbirayedi tiyiye kulikuli la a laso krakrapci adiyiye kunum hartayi fici nowuda taa tiye kawu hartayi bo, bundo ngudo la krimkril njunowu diye tindiye kunum buncei bo,«hesitation » kawuye dowo kalal gunro rumbo kunun kiyi fulyeso, na laso tendiye harakayeido faniyi, faniyi krikri kunum hartayi. Um akedi awa coron awo kunum hartayeyia so, kunun ciya leyeyi sa kadaa koro adi kuna tendi yakku adi gulkine, ficiyi jilingu «hesitation » mbiriyi jilingu jakkun, fici n frilfri n adi tiwo.